اهلا صباح الخيرأنا لسه جايه البلد هنا جديدة ومعنديش أصحاب اوي <hesitation> عموما أنا حبيت إن أنا آجي <hesitation> المكان الفني أو إن أنا آجي الجيم هنا علشان دي حاجة أنا بحبها وشفت إن أنا <hesitation> لو جيت حاجة هقابل ناس برضه بيكون عندهم نفس الاهتمام بتاعي ، بس فأنا حابه أتعرف عليكم يعني.